So ngoonga Alla, min kaa mi yiɗa. Kaa so ɗe yahda e yimɓe woɓɓe a waɗan. Saatuuje neɗɗo waawaa wiide giɗaade muuɗun nee tan waɗetee. Nden non giɗaaɗe woɓɓe ɗee neɗɗo ana haani waɗtande ɗun hakkille. <hesitation> Non watta so mbaaldaa e yimɓe.